ལུཀ་དེ་དེ་ཐོ་དཔེ་གང་གོ་ཐང་པོ་དེ་ནག་ལོ་ཨ་ཇུ་ཀེ་ནོར་སམ་ཧོན་ཤ་ཧ་པོ་ཨིན། ཁན་ཕ་སེ་ན་དེ་ ཐང་པོ་ན་ཆུང་ཀུ་ཧ་པེ་གང་ནག་ཧེ་ཨ་ཇུ་ཀེ་ནག་ལོ་ནམ་ཁ་ལུཀེ་སྐོར་ལོ་ཏམ་མང་པོ་གཅིག་ཐན་སྲུང་ཆུ་མང་པུ་ལབ་ཕིན་ཤ་ཧ་པོ་ཨིན། ཨོ་དེ་ཀེ་ཕ་ཐ་ཐ་ཐོ་ཀེ་ཐེ་ཆེ་ནང་ནག་ཀེ་ནམ་ཁེ་ལུ་ཀེ་དྷ་དེ་ཐུ་དཔེ་གང་ནག་ཧ་སམ་དེ་སྔུ་ཤ་ཧ་པོ་ཐང་ནག་ཧེ་མེག་ལས་མིག་ཆུ་ཐེན་དེ་གུ་ཤ་ཧ་པོ་ཨིན།